لو عاوز تسلك الخوص بتاعك لو مسدود ممكن تحط في الحوض نفسه مايه سخنه بكربوناته ولو عاوز تستعمل ادوات تانيه في حاجه اسمها شفاطة كدا الشفاطه دي بتتحط علي الحوض من فوق وتتضغط عليها بتطلع اي شوائب أو اي حاجه في الحوض نفسه